Mariagy tiako alongany ah, <hesitation> vita fombafomba jiaby, eo angatahigna amy ray aman-dreny an-tegna, andesigna amin'ny maire ah, andesigna am-piangonana, de rehefa vita aby sy raha jiaby jiaby zegny de miaraka mikoragna amigna fignakaviagna, namagna de zay nenahy hitako hoe mariazy tegna hoe tiako.